अपन विशाल सांस्कृतिक संपदा के प्रतिबिंब के रूप। में स्पेन में विश्व में चौथा सबसे बड़ा संख्या के रूप में। विश्व धरोहर पायल जाए आऊ ये विश्व के दूसरा। सबसे ज्यादा भ्रमण करे वाला छेत्र है एकर। सांस्कृतिक प्रभाव संतावन करोड़ स्पेनी भाषियों। तक फैला होयल छे जिससे स्पेनी विश्व के दूसरा। सर्वाधिक बोले जाए वाली मूल भाषा बन गए रहल है।